कछुओं की कुछ अनोखी विशेषताएँ हूदी ऊंकू कठोर खोल हूंदू जू ऊंथै सभी जानवरों से सुरक्षित रखदू। ऊंकी रफ्तार बहुत कम रैंदी। कछुआ जू जमीन और पाणी मा रैंदू ।